Nungka ɓakii nywaadikung waakan nung ka ninloo nee, min nee ɓeeri <noise> min nee min nee vurum ti fuu shoti ka ɓa min daba maale shi nywaadit ti kanak, to lookoo kayee ni peme loo aa ka geeshoo ti nywaaddit ka beere nywaa maalum dee yo, urin nang mii yele tire ni eree kwa uri mi to yamba ti gbomni fuu uri min daba maalee yini gbob teen kakra kii nywaadid min ka dabalee tin ɓarem nughi ti maalen nywaanigoomi lookoo yelekoo ni u aa tiɓo pem loɓo tiɓo ne tumi ka gangdikung ka teelen lwe shoti ka ɓa taaye nyinɓo kakii ɓani nang Bani nyeme sheeɓo, mu uri ɓwee to ɓoo folee ti loɓo Pii- Pii ɓaɓon ɗeele shee wuneshee shee ɗeele kaɓon nanghe ɓo deelen veeɓo ɓo tiɓo ɓiɓli shoon lwee nungkaɓo kan nee ɓwee to, ɓon geele ɓon geeshoo loo nungka ɓonlo teeka nee ye lul ka neyaa to ɓo ɓo u looka een gaa, ɓo shiɓi vung ti jwaa lul kaa neele tumi naa neelee lookoo ɓoo koolee ti lwaakoo ɓanan nee ɓon nee nunkwee ɓon daba teen maalee, daba maalee yin shi koo ka liɓe koo kana geeshookoo na gesho kwe ti kanak, a tiɓon ɓoka nee nung ka ɓang, ɓo wii teelen tii ɓon telen ti, ɓon telen tii kwe voro koon ka yilii yele ko mona ka nanghe taɓoe ti kanak ni mare nywaa ɓeli Nii mare neele weele nima uri ɓwee to, kadeen loo kiɓo ti kwin ɓo yo ɓo luu teen ta ye nyinɓo ɓon nee ɓakwee bon nee te ɓakwe min daba teen maalen nywaa niigoomi kuma ye lul tee tin geeteen shoo ti kanak lo aa oo, shong yaa kanee luk ki ye wane, shong gangdi iŋ ka telen tii to, ɓo urin vee ɓo dee ɓo deen vee ɓo loo teen daa ka peme loo ki pil taa ye jeɓe ti Yamba kanin pil taana uri ni aɓalem teen nungmin lwee nin wulalem shoon lwee ur nungmi tin aɓalee, tin aɓalee, tin aɓalee nangee ninge teen gee to shooti Yamba maafa tiɓo ma nung ung ti kanak mon ma ti kanaknu voro teele koo sheje yoo nung ye waarikii kanin nee yoo ka teele, yoo ni maanghe ɓo kiɓon taa <noise> voro kakwee in yi ɓoo iliyee ti looɓo lin kiɓo ka teen tii yo, Ni Mateen gee aa nee nungkang nyiina ɓo urin vee ɓo pem teen loɓ she pem teen lomi sheeni ɓo Mateen gaalee ti wula shoo ti yamba. Daa nigomi tem berere weelemitin tin tin wunelee min erere Yamba tin takam lolaaɗi vee urin yi wii teen nyimi ti shit ti kanak mii hmm waa shong min lo danung ung ɓo, ashe ye lul ko ka nin daba maale ulini ai in neelejuure bene teen bene mima yin pemteen loomi sheeni aɓa teen nungmi aɓa teen aɓan lwee nin gem teen naa yiki kami ɗele lwakoo mima minge shirim tin aɓalem nungmin lwee min gee ten gee ten sho ti taye nyinmi ge ten sho ti taye nyinmi to, waa gandidi lini uri ɗo teen ɗon tii fek ye nungka ka ka gangdiɗi tin nee Ɓekakoo min yem mii kai yelaa ere ɓo faa ni kenen shi jwaa fa nung kan kanee kane ɓakeya hai in kanee fa kaa kanee ɓakwee yo to Mateen geeshoo ɓo Mateen geshoo ti taaye nyin mateen gesho ti taye nyinmi kakii ɓwe to tiɓo mat shekeɓo lo uririɓo tiɓo ne ii gong tiɓo ne shahalau gong tiɓii ne nungkakoo gong, to nungkaɓii nee tiɓi baa bemli ɓo shi Yamba ti kanak ɓaɓii nee ɓo wii teleen tii Yamba ka twaaɓo tiki yo. Loo ye kuuriɓo in nin laanii ɓo yillini loo kiɓo ti laagong daa uli kiɓo mon nee ɓakwee waa nyinmi kakoo dumii kakwi taa ye duumi kakii miti ni dab nio be teen looni ka dabanung ni yi ningee teen gee ɓekeya aran ɗo kimiɓo mii to min laɗi, Yamba ti gbole ɓo fuu mi nee mi nee, shon ɓakwee, Shong ye lul kwee kani pem loni kwee kanin wulam nung kween ti kanak ɓo shong ɓang gangdidi ka maale yoo ko ma mii mii wii maale ti wuli gangdidiyo kuma waa yi ɓon daa ulii ɓakwee waa tee yelekoo kani yi ni yi aa shoti ye kan nywaadid bani ben gak daa nung kan daa nunguli ka biyelen lwee kanii gele teen shoo kaɓo ɓon uri in ɓon uri yel taye ka ye nyinɓo kakii fek nii gee teen gee ni, ni gee teen gee, ni peme teen looni a nungkang riga beere nywaadiɓon gaknu ai nyina yel kati tii nii shee ten loo a gandidi ɗon tii.